We use soap different different way because we use soap to wash <hesitation> you know to clean your your clothes na to shine your level yeah we can use soap to shine ley level neh to shine your clothes <hesitation> you know you use soap to wash your <hesitation> you know pan yeah so we use soap for different different in different different way shining your crib and all you can use soap.